मचान एक चार गोडके कट्ठाति बनल ढेंग जगह हे जेहके हमरे हम्मर गाउँघरमे खेतिपाति बचेक तहनि बनमे जंगलि जनावरभरिन सिकार करेक तहनि, दुश्भरिन पता लगाइक तहनि ढेंग जगहमे काम करेक तहना, बैला बचाइक तहना हमरे मचानके उपयोग करति काहिककि मचान हम्मर तहना बहुत उपयोगि चिज हे । यहका उपयोग करके हमरे हम्मर धान गेंहुँ फसल हमरे बचाइ सिकत होइ । आउ हमरे जनावरभरिन ति फेक सुरक्षित रेहे सिकत होइ । उहिमारे मचान हम्मर तेहना बहुत उपयोगि चिज हे ।